біз ііі қажымұрат бауырымыздың орындауындағы сенім деген әнді тыңдаймыз
одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
алда ыыы қажымұраттың жаңа әндерінің тұсау кесіледі бірге болыңыздар дейміз
таңғы шоу
балалық шақ балдауренім есімде арманым көп алып ұшып жетуге
күнін босқа өткізетін адамдар өткеніне өкінеді несіне
жалын шашқан жастығыңда берік тұр ақылың мен қайратыңды серік қыл
арман ару адастырар жолдардан таңдап алу талғамыңда сеніп біл
таң да бар күлімдеген адам жоқ сүрінбеген
мида от бар білінбеген жастық шақ күлімдеген
біреулер табалайды біреулер алалайды
тұрғандар сеніміне ендігі бағалайды оу
өзіңе сен ертеңіңді шамала ақылың мен арманыңды бағала
өмір теңіз өркештенген толқындар жету үшін жанталасып жағаға
егілмеші ерік беріп сезімге бар бақытың сабыр қылсаң төзімде
нұрландырар нұрыңды төк тәңірім шаттана бер егеменді жеріңде
таң да атар күлімдеген адам жоқ сүрінбеген
мида от бар бүлінбеген жастық шақ күлімдеген
біреулер табалайды біреулер алалайды
тұрғандар сеніміне ендігі бағлайды
таң да атар күлімдеген адам жоқ сүрінбеген
мида от бар бүлінбеген жастық шақ күлімдеген
біреулер табалайды біреулер алалайды
тұрғандар сеніміне ендігі бағлайды
таңғы шоу
барша жандарға арнамызға жаңадан қосылған барша жаңдарға қайырлы таң дейміз
енді достар сағат тілі он нөл нөлді көрсетуде өздеріңіз білесіздер әр сағаттың басында бізде жаңалықтар болады
студиямызға әсем нұрғали келген екен тағы да қайырлы таң дейміз және кезекті әсемге берейік
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
жол серіктері тальго пойызында зорланған қызға оқиғаны жасыру үшін ақша ұсынған деп хабарлайды астана телеарнасы
бұл туралы зардап шеккен қыз көпшілік алдына шығып мәлімдеме жасады
оны жақтаған депутат нұржан әлтаев қазақстан темір жолы қомақты өтемақы төлеу тиіс деп отыр
кінәлі жолсеріктер қыздың ата анасына да бармақ болған
істі тоқтату үшін ұсынған екі айлық жалақы көлеміндегі қаржыны алмапты
прессконференцияда болған мәжіліс депутаты қазақстан темір жолы нарыздану үшін жәбірленушіге көмек көрсетпек
компанияны қаржылық жауапкершілікке тарту үшін білекті адвокат ұсынуға да дайын
ақтөбеде елуден аса жұмысшы мұнай компаниясын сотқа берді олар бұл мекеден жиырма пайыздық үстеме ақыларын талап етіп отыр
өйткені алты жыл бұрын бекітілген ұжымдық келісімшарт бойынша айлықтарына экологиялық ахуалға қатысты қосымша ақша төленуі керек
бірақ сол уақыттан бері бір тиын да өтемеген
сотқа арызданған елуден аса мұнайшының процесске түгел қатысуға мүмкіндігі жоқ жиналып бір қорғаушының көмегіне жүгініпті
вахталық әдіспен еңбек ететін жұмысшылар демалысқа шыққанда кезектесіп сот отырысына қатысуға келіскен
ал бұл дауға қатысты сағыс петролиум компаниясының басшылары пікір білдіруге құлықсыз
компания заңгері де үстеме ақыға қатысты қандай да бір мәлімдеме жасаудан бас тартты
ал мұнайшылардың айтуынша жұмыс берушілер олардың сыртынан алты жылда екі рет ұжымдық шартқа өзгеріс енгізген көрінеді
елордалық мектептер оқушы қабылдамай отыр
биыл астанада бірінші сыныпта қырыққа жуық бала білім алмақ тіпті он мектеп оқушыға лық толып бала қабылдамай отырған көрінеді
білім басқармасындағылар биыл тағы жиырма төрт мың оқушы мектеп табалдырығын аттайтынын айтады ал баласына мектептен орын бұйырмаған ата аналар бұған наразылық танытуда
білім басқармасының мәліметінше қазір астанада жүз сегіз мектеп бар оның біреуі кешкі мектеп болса сексен алтысы мемлекеттік он жетісі жекеменшік мекеме
былтыр жүз алпыс екі мың бала білім алған биыл қатарға тағы жиырма төрт мың оқушы қосылмақ
әзірге тіркелгендердің өзі он жеті мыңға жеткен
жауаптылар орын тапшылығын тек келер жылы толық шешеміз деп сендірді демек біраз ата ана биыл баласын тағы алыстағы мектепке тасуға мәжбүр болмақ
бұған қоса үш ауысымды мектептің мәселесі әлі де өзекті
ал алматыда биыл отыз екі мың бала мектеп табалдырығын алғаш рет аттайды
биыл жаңа оқу жылынан бастап жалпы білім беретін мектептердің төрт тоғыз оныншы сыныптар жаңартылған білім мауысымынан көшеді деп хабарлайды хабар жиырма төрт
жаңа бағдарламаға сай оқулықтар да дайын білім саласының мамандары оқулықтар жеткілікті деп отыр
сондай ақ биыл жаңа заңнама бойынша алты жасқа толған балалар бірінші сыныпқа қабылданады
сәйкесінше бала саны да артпақ мәселен алматы қаласы бойынша өткен оқу жылында бірінші сыныпқа жиырма тоғыз мың үш жүз бала келген болатын болса
биыл отыз екі мың бала мектеп табалдырығын алғаш рет аттамақ
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз алты градус ыстық елордада күн бұлтты ауа температурасы жиырма алты градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
даналардың данасы дара туған
анашым жаның нұрдан жаратылған
кірпік ілмей күзетіп өмірімді
тал бесікке сүйеніп таңды атырған
ақ сүтіңнен нәр алып ер жетіп ем
мәртебемді биікке өрлетіп ең
бір қолыңмен бесікті тербетіп ең
мейіріміңмен әлемді тербетіп ең
нұр шапағат төгілген келбетіңнен
сеннен қымбат таппаспын жер бетінен
тірлігімнің қызығын тойласам да
өткен күнде қамығып ойласам да
көз алдымда анашым сен тұрасың
ақ жолдан адаспа деп қай қашан да
ақ сүтіңнен нәр алып ер жетіп ем
мәртебемді биікке өрлетіп ең
бір қолыңмен бесікті тербетіп ең
мейіріміңмен әлемді тербетіп ең
нұр шапағат төгілген келбетіңнен
сеннен қымбат таппаспын жер бетінен
ақ сүтіңнен нәр алып ер жетіп ем
мәртебемді биікке өрлетіп ең
бір қолыңмен бесікті тербетіп ең
мейіріміңмен әлемді тербетіп ең
нұр шапағат төгілген келбетіңнен
сеннен қымбат таппаспын жер бетінен
сеннен қымбат таппаспын жер бетінен
таңғы шоу
қажымұрат шешенқұл бауырымыз бүгін таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз былай дейді қажымұрат
бақытты бол адал жар бол өмірде бір тамаша өлең қонды көңілге мен жарымды сүйемін дедің ашылып
жалын от бар көріп тұрмын көзіңде әй әттеген сан ұрып қалдық қой қажымұрат қайда болдың кезінде дейді
күшті ме керемет
кім жазып отыр бір қыз саған ғашық болып отыр ау
әй жаным айналайын рахмет өркенің өссін
саған ғашық қызды бірден қарындас

мәссаған ы осылай айтасыз ба сізбен танысқысы келген қыздарға
мықты болсын бата беріп жатырмын ғой балам айналайын
о ата жақсы болды ғой онда
сол жасқа жеткізсін бәрімізді
әйеліңізбен қалай танысып едіңіз неге әйеліңізге олай айтпадыңыз
қалай енді осылай
жоқ енді қазір енді не деп айтамын шынымен денсаулығың мықты болсын бақытты болсын деп айтыватырмын да
енді әйеліңмен танысқан кезде ы өзіңе тартасың ғой басқаша

ашимов арман
менің әйелім биші қаражорғаның негізін нақ ііі кәсіптік бишісі болған содан сөйтіп жүріп мен қаражорға айтып ол қаражорға билеп жүріп таныстық
а қазір ыыы ол кісі егер біз қателеспесек і шәкірт тәрбиелейді иә

кандай күшті ол кісі де өнер адамы екен демек сізді қызғанбайтын шығар
қызғанбайды әрине бәрін түсінеді
а сіз ол кісіні қызғанасыз ба
маған жазылған ыыы хаттарды да көріп қояды мысалға
түсінеді ғой бәрін
жазып жүрмейді ма басқа жігіттердің әйелдері сияқты
басқа жігіттер кімді айтып отырсың білмеймін енді басқа жігіттер көп қой неше түрлі
жоқ ей неге менің күйеуіме жазасың сен деген сияқты
арман ашимов бауырымыз қосылды бізге амандасып қояйықшы
а айтпақшы қайырлы күн арман
тура осындай әңгіме айтып отырған кезде ол кісі де қосылғаны жақсы
томпи асаба да қосылды бізге томпи ассалаумағалейкум
ал ыыы жалғастырайық былай дейді қажекең жүректі композитор ғой дейді аршын жолдасхан жазып отыр
рахмет аршын мхм
і жәке мына кісі әнші емес бұлбұл ғой дейді әндері керемет тыңдап қызығып отырмын дейді гүлшат рахмет
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма тақырыпты бір қайталап жіберіңіздерші дейді дос туралы емес қалай еді
тақырып былай і сіз араласпай кеткен адам ыыы қазір бізді тыңдап отырған болса оған не дер едіңіз мхм осылай деп отырмыз
ыыы сәлеметсіздер ме жұлдыз фм мен араласпай кеткен адамыма айтқым келеді
мен сені әлі сағынамын қажымұрат шешенқұлдың ы әндері көбіне сағынышқа арналған екен дейді мен де сол адамды солай сағынып жүрмін естіп отырсаң мен дейді
қандай аккаунттан келіп тұр
айтайын ба айтыңызшы еа деген аккаунт

і жәке шақырыңызшы жұлдыз фм ге сізді тыңдап жүрміз төрт жыл болды дейді
ііі қай жылы елімізге оралған дейді қажымұрат
екі мың тоғызыншы жылы алғаш мен әнмен концертіме қаражорға әнін орындап келгенмін содан қалып қойдым осы жерде
инста парақшасы қандай екен дейді
қажымұрат ағылшынша мхм тек қана қажымұрат
қажымұрат аға бала ғашық атты әніңізді айтпай кеттіңіз ғой сағындық дейді
ол әнді і басқа бір орындаушы орындап жүр
сен і бір әніңді басқа әншіге берген кезде одан кейін өзің орындамайсың ба сонда
жоқ сені сағындым орындап жүрмін бірақ жаңа мақпалжанды орындадың ғой мақпал анды орындап жүрмін иә
тоқтар ағамыз орындаған ол әнді иә иә әркім әртүрлі орындайды ғой өзінің стилі бойынша
қарындас деп қалдың қажеке сөзіңде нық сенім бар екен сері өзіңде мүмкін сенің апаң болып қалармын сексен бесінші жылы тумасаң кезінде дейді түһ
мен үлкенмін сексен бес болсаң
і қай жылғы қажымұрат шешенқұл
жаңа тоқсан үш деп отыр едіңіз ғой сексен үш
а сексен үш наргизден бір жас үлкен екенсің мен жетпіс алтымын
бұлбұл десе бұлбұл бұлбұл құсым деген әні бар дейді
бұлбұл құсым сіздің әніңіз ғой ахметжанның әні ммм
нұржан қалжан ағамыз орындаған иә иә
ал тойға қаншаға шығады екен дейді
оны келіскен кезде көреміз сөйлесеміз ғой
і кімге директорыңыз бар ғой иә иә
аты жөні смағұл деген мхм
і сикошым мені тыңдап отырсаң мен сені күтіп жүрмін естіп отырсаң дейді
кім жазды сакошым екен ғой сикош серік ибрагимов есіме түсіп кеткен ғой
сені сағындым қажымұрат айтады ма әлде айқын айтады ма дейді қажымұраттың әні айқын орындайды
айқын сұрап айтып жүр іхі
мәссаған жап жас сақталған екенсің ғой дейді сексен үш болсаң рахмет
ассалаумағалейкум уағалейкум азамат
ыыы сонымен қажымұрат шешенқұл бүгін бізде қонақта қазір үзіліс жасап алайық қайта ораламыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
бұл өмірде сеннен артық сеннен артық жан бар ма
жетеледің армандардан армандардан арманға
ұя салған от кеудеме от кеудеме дидарың
ұялаған барлық үнің барлық үнің таңданба
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергің
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда жаным құрбан
бұл өмірде сені ғана сені ғана таңдадым
еркелеші мамық жаным мамық жаным жан жарым
ұйқы сұрап ұзақ түндер ұзақ түндер көз ілмей
сағынытып керге батты ау керге батты ау таңдарым
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергің
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
жалғыз өзім сені ойлап сені ойлап келемін
сағыныштан өртенеді өртенеді өзегім
бақыттымын болдым саған болдым саған шын ғашық
тағдырыма мәңгі айырма мәңгі айырма дер едім
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергің
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергің
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергің
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан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
косметологқа барып тісін жасатып жүрген қажымұрат шешенқұл бүгін бізде қонақта жалғастырайық
былай дейді кезінде біраз ауырып едік осы әнмен дейді әндері ұнады дауысы жақсы екен дейді
сәлеметсіз бе жас қали ыыы осындай біз білмейтін тамаша қонақтарды қайдан тауып аласыз дейді толығырақ отбасы жайлы айтып өтсе дейді иә
айттық жаңа несін айтамыз әйелі бар әйелін жақсы көреді екен әйелі қажымұратты одан да қатты жақсы көреді екен
екі баласы бар екен қызғанбайды екен
былай дейді осы әнді қайта қайта тыңдаудан жалықпаймын дейді
ту жүрегім не деген дауыс осы қалай ғашық болмайсың осыдан кейін өмірге дейді түһ
ііі кезінде біраз ауырып едік осы әнмен күшті ән қытайдағы қазақтар өте жоғары құрметтейді деп естідім дейді сізді
ыыы осы әнді кім орындайды осі жігіт орындайды қажымұрат шешенқұл
қош көрдік мхм бұрын соңды көрмеппін бұл әншіні дейді
бұл кісі қартаймайды екен ғой дейді
дауысыңыз керемет әндеріңіз де керемет осы әнді кім айтады деуші едім сіз айтады екенсіз екен сіз ғой супер дейді
і бұл әнді басында аршын тобы айтып еді ғой дейді
иә иә аршын тобы меннен алып орындаған екі мың бесінші жылдары ма екі мың алтыншы
мына әнді маған жігітім айтқан жас кезінде қай қайдағыны еске түсіріп осы кісі орыдайды екен ғой керемет дейді керемет дейді жәке билейікші дейді тамаша дейді
өнер адамдарына жалпы негативті комменттер көп жазылады сіздің сондай қатты көңіл алып ренжіген кездеріңіз болды ма дейді
менің жоқ
саған ыыы жазылмайды ма негативті пікірлер
пікірлер жазылады негізі оқымаймын да оны оқып оған жүрегіңді ауыртып не істейсің
енді оқып қалатын кездер болды бірақ оған әрі қарай жүрегімді ауыртпайын күнәңді көтереді ғой
ассалаумағалейкум жігіттер киелі маххаббат әнін қойыңыздаршы мүмкін болса дейді
қажымұрат қытай қазақтарының әні жылауық әндер дегенге не дейсіз дейді ендігі әндеріңіз қандай бағытта болады дейді
ондай әндер жетіватыр ғой дүниеде жылауық әндер емес негізі лирика
менің балапандарым сәлем айтыңыздаршы малика мунира мансур дейді сәлем айттық
і керемет жасұлан келесі бір хабарларыңызда сізді қонақ ретінде шақырсақ қалай қарайсыз дейді мені ме
мені енді бұл жерге шақырмайтын шығар қонақ басқа жерге шақырса көреміз
мен естімеппін қайрат пен төреғали шықпайды дейді жақсы айтады дейді бұл жігіт
тарбағатай жұртына сәлем жолдап қойшы қажымұрат дейді
сәлем тарбағатайлықтар сіздерге жалынды сәлем

жаңа ы нұр сұлтан қаласында концерт берсем деп отырсың ы қашанға жоспарлап отырсың
жалпы ыыы жаңа жылға қарай деп жоспарлап жүрмін болмаса келесі наурызға қарай
алматыда ше алматыда белгісіз жоспарда жоқ әзірше
мхм қара көзім әнін осы кісі айтады ма дейді
ахметжан ахметжан рабжан деген бауырымыз орындайды
мхм жәке жаңағы әнді тірідей гитарамен орындай алады ма өтініш дейді
қандай ән айтып жатырсыздар үзінді айтыңыздаршы дейді
жаңа ы сені ғана деген әнді тыңдадық
ы енді жанды дауыста ән сұраймыз
бір әнді қандай ән бар
жаңағы енді тұсауын кесейін деп жатқан бар ғой мен айттым ғой өте керемет шыққан екен аранжировкасы бәрі өте керемет деп сол
жоқ бүгін тыңдайтын әндерді емес өзіңе ұнайтын бір әу деп жібересің
мен онда бір жақсы өзім жақсы айтып жүрген ыыы авторы мұхтар шахан ағамыздың мхм ал тыңдайық
мен сені кінәламаймын деген тамаша әні бар еді соны
таң атқан сайын мөлдіреп
қиялдың көлін кешемін
ойлама мені сөнді деп тыңдама жұрттың өсегін
шаттығым едің еңселі
қашықтап кеттік қалай бұл
бірақ та жаным мен сені мен сені кінәламаймын
бірақ та жаным мен сені мен сені кінәламаймын
күлкімді мүлде доғартып
өшті ме содан жаз қанбай
қасыңнан мені жоғалтып алғаның аздау болғандай
шаттығым едің еңселі
қашықтап кеттік қалай бұл
бірақ та жаным мен сені мен сені кінәламаймын
қажымұрат шешенқұл жұлдыз фм де таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз
таңғы шоу
туған жер қойның дарап аққандай жүруші ем күнде аралап қанбай
жүдедім налып аттанар шақта жүрегім қалып бара жатқандай
ауылым көшер ата анаң құмдап бауырым көшер сапарын мұңдап
тауларым қалды бау бағым қалды жолдарым сені қапамын ойлап
қиялда кезіп аралап бәрін құрандай ұйып жазамын аттарын
қиырда қалған құйқалы мекен аллаға ғана аманаттадым
қиялда кезіп аралап бәрін құрандай ұйып жазам аттарын
қиырда қалған құйқалы мекен аллаға ғана аманаттадым
ертегі күннің елесі қалды есіме алдым неге осы жайды
атамның шыққан төбесі қалды апамның жайған өресі қалды
бұлбұлың едім орманыңдағы әуені бөлек өз бағындағы
молалар үнсіз мұңға батады бүрілер жортқан жондарыңдағы
қиялда кезіп аралап бәрін құрандай ұйып жазамын аттарың
қиырда қалған құйқалы мекен аллаға ғана аманаттадым
қиялда кезіп аралап бәрін құрандай ұйып жазамын аттарын
қиырда қалған құйқалы мекен аллаға ғана аманаттадым
қиялда кезіп аралап бәрін құрандай ұйып жазамынн аттарын
қиырда қалған құйқалы мекен аллаға ғана аманаттадым
қиялда кезіп аралап бәрін құрандай ұйып жазамын аттарын
қиырда қалған құйқалы мекен аллаға ғана аманаттадым
жарнама
сулпак ұсынады нөл нөл жиырма төрт көптен күткен бөліп төлеу
тамыздың он алтысынан он сегізі аралығында техниканы пайызсыз жиырма төрт айға дейін бөліп төлеп комиссиясыз сатып алыңыз
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
қажымұрат шешенқұл әнші сазгер бүгін таңғы шоуда қонақта
кеше дейді қажымұрат іхі кеше бір ііі сұхбат бергенде бақыт шадаева ханым ауызы бар бәрі әнші болып кетті деп еді
сіздің ауызыңыз да даусыңыз да бар екен дейді
не деген мақтау күшті ғой
ассалаумағалейкум жәке кока кола алматы ботлер ұжымына үлкен сәлем жолдаймын есмұрзаев дархан туған күніңмен дейді
і қажымұрат басқаша айтатын болыпты бірақ өзінің басқаға ұқсамайтын әуені бар дейді
қажымұрат шабытты қалай шақырасыз дейді ондай кездер болады ма дейді шабыт шақыратын
әр кезде тауға шығып кететін әр кезде әртүрлі ғой
қалай іздейсің арнайы шабыт іздеудің керегі де жоқ шабыт енді аяқ астынан келеді әнге
үйде отырып гитараны қолға алғанда келіп қалады дейсің ғой
мен алғаш тыңдаған әндерді бірден ұната қоймаушы едім бірақ мына туған жер туралы әні мені бірден баурап алды рахмет қажымұрат жасай бер жұлдыз фм рахмет
бұл туған жер туралы ән туралы кішкене айтсақ
ііі жалпы сөзін жазған кім әуенін жазған
туған жерді енді мен ең алғашқы айттым ғой екі мың тоғызыншы жылы алғаш әнмен концертіне мынау сержан ағамыз шақырып қаражорға деген әнді орындап шықтық
кезінде біз төрт жігіт орындағанбыз ғой қыздар жігіттер келіңдер қаражорға орындаймыз
ы сол кездерде енді бір екі жылдан кейін осы жерде жаңағы талапбек тынысбек деген ы бауырымыз осы туған жердің сөзін жазды
менің көңіліме бірден ұнады бұл әннің сөзі
қиырда қалған құйқалы мекен құдайға ғана аманаттадым енді көшіп келіватқаннан кейін сол жақта қалған кіндік қаның тамған жерді сағынасың ғой
содан кейін шыққан ән сағыныштан туған ән
мансұр жылама деңізерші сіздерді тыңдатпай жатыр дейді мансұр жылама
қайрат түнтеков осы кісіге ұқсайды екен дейді қажымұрат ағамыздың бүлдірген қызы әнін айтса өтініш дейді
калиевна жәке қалыңыз қалай дейді шүкір жақсы аман есенбіз
негізі мінезіңіз осындай ма әлде ұялып отырсыз ба дейді
мінезім осындай кездесіп көрсінші
мәссаған кездесіп көрсеңізші дейді
кенжехан екі базарынан жалынды сәлем керемет эфир дейді
қаншалықты романтиксіз романтикпін негізі қатты
сол мінезім соған байланысты шығар иә сол түріңізге қарасақ шынымен романтик сияқтысыз
енді айта алмаймын әрі қарай романтикпін
әйеліңе жасалған бір ыыы романтикаға толы бір қадамыңды айтып берсеңіз
қашан болды басқа жігіттерге үлгі болсын дегенім ғой енді
сүйікті қызыма не істем болады деп жүрген жігіттер бар шығар туған күніне немесе сегізінші наурызға немесе жай ғана бір кеш ұйымдастырғысы келеді шығар
басқаларға дейсіз бе енді мен басқа жақта і
өзің қалай істедің не істедің сезімді қалай білдірдің
енді қатты мен оны есімде жоқ ондай бірақ жалпы өзім романтикпін енді былай қарай
ііі әйеліме деген сезімімді мысалға көше аралатып киім алып беру еркелету бір жақсы жақсы тамақтарға апару жаңағыдай
ііі серуендетіп шығару деген сияқты сондай негізі менің ойымда
қай жерге жиі барасыңдар
кешкі ас дейсіз ғой кешкі астарға иә
сосын менің әйелім негізі киім көргенді көше аралағанды жақсы көреді көбіне мхм
киім алғанды жақсы көреді ма иә қыздардың бәрі сондай шығар енді
енді біз жай көріп қайтамыз барып алмаймыз оны
мә мынау қымбат екен деп пе иә
жасай бер бауырым өскеменнен сәлем дейді жеңгеміз қай жақтікі құпия болмаса дейді
шәушек тарбағатайдікі
қайырлы таң ыыы жасик інім мен қайрат па деп қалдым дейді
мен ііі еріммен ұрысып қалсам кәдімгідей шабытым шығады ше дейді жалпы ашуланғанда шабытым шығады дейді динара
сен ашуланғанда қандайсың қажымұрат
ашуланғанда қалай шабыт шығады екен білмеймін
сіз ашуланғаныңыздың өзі бір тым
сондай әндер шығатын шығар деген ба
негізі ашуыңыз тез тарқайды ма соны айтыватырмын ғой ұмытып қаламын деп
сосын артынан ойлайсың сөйлесіп отырғаннан кейін ойлайсың да мә мен мынаған
ту осындай романтик жігіт бұйырмады ау бізге деді гүлшат рахмет
ассалаумағалейкум жәке руслан мен ершатқа сәлем деш дейді сәлем
сондаймыз ғой қыздар дейді динара
қазына қайырлы таң сізге де
алдағы уақытта ұшқынмен дуэт болады ма ыыы болып қалады деді ы қажымұрат
таңғы шоу достар жалғастырамыз
таңғы шоу
қудым сені ей дүние оу жалықпай ақ
ұстатпадың судағы балықтай ай
бір де алдыңды көрсетіп бір де артыңды
дидарыңды кеттің ғой танытпай ақ ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
заманыңның заулай бер шарығында
күй болмайды арғымақ арығында ай
біреуге ерте біреуге кеш келетін
қашан тұрған бұл дүние қалыбында ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
баяны жоқ ойласаң дүние құрғыр
жүйрек аттың мойнында тізгі шылбыр ай
бір сермесең қолыңды мықтап серме
екі сермеп өміріңді етпе бұлдыр ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
қайран заман асау құлын секілді байланбаған ай
асау құлын секілді байланбаған ай
жұлдыз фм де таңғы шоу
тараз қаласында дәл қазір көлік жүргізіп келе жатқан нұржігітке азат деген бауырымыздан сәлем
ассалаумағалейкум айт қабыл болсын өтініш мен үшін досым бөлем ііі әріптесім бекнұрға сәлем жолдаңызшы рахмет өнері өрге жүзсін дейді жолдадық
ы қажымұрат шешенқұл бүгін бізде қонақта ммм тағы бір жанды дауыста ән сұрап отырмыз
қандай ән орындаймыз мхм
алғаш бірінші рет жазған бір әнім бар тұңғыш рет жазған
соны ал кеттік
сені сағындым деген бе жоқ
енді оныншы класста жазған ән а жаңағы сағындым сені қалқа деген бе
қандай ән еді аты қандай еді дұрыс айттың дұрыс айттым ба
сағындым қалқа жырға бөлеп
сағыныш тасып тұрған ерек
тасқында бойым аласұрып мазасыз күймен аратынып сырға бөлеп
тасқында бойым аласұрып мазасыз күймен аратынып сырға бөлеп
кеттің ғой қалқам бір сыр беріп күрсіндіріп
таусылып сабыр тағатын жүрмей ақ қойды ау сағатым тілсім болып
отырмын әлі ойламауменен
ащы бақыт қой ойлау деген
сағынып жүрген шақтарымда елес болып қалды жас жаныма ойлау керек
сағынып жүрген шақтарымда елес болып қалды жас жаныма ойлау керек
мен сені сүйдім болып кеттің ғой қалқам бір сыр беріп күрсіндіріп
таусылып сабыр тағатым жүрмей ақ қойды ау сағатым болып тілсім болып
о тамаша тура оныншы класстағындай айттың ғой сен
ту оныншы класста осындай болдыңыз ба сіз неге осындай әндер жаздыңыз қандай қалқа ол қандай қыз ол сізді осылай қиналдырып кәдімгідей өйстіп ән шығартып жүрген

бүйтіп лағман жеп отырып шығара салдым иә
жоқ ыыы сезімнен туды ғой енді ғашық болдың ба оныншы сыныпта
ғашықтық болады ғой бәрінің бала ғашықтық бар шығар бәрінің басында бала ғашық иә жоқ бізде жоқ а жоқ па
біз бірден бәсе неге әліге дейін деп па қызғаншақ
жігіт таныстырватырмын алып кетейін деп отырмын қазір
қажымұрат шешенқұл таңғы шоуда достар жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фм
мен енді саған хабарласпаймын елігім еркем маралым
телміртіп жолға алаңдатпаймын мөлдіреп бота жанарың
ұйқымды бөліп сағына алмаймын лаулаған арман отымау
жалынып сөніп жалына алмаймын жалғанда бес күн осынау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотымау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотымау
мен енді саған сыр ашпаймын да жалғыздық күйін кешемін
жүректі сен деп жылатпаймын да айналып бұлтқа көшемін
ұйқымды бөліп сағына алмаймын лаулаған арман отым ау
жалынып сөніп жалына алмаймын жалғанда бес күн осынау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотымау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотымау
мен енді сені еркелетпеймін кездерімді іздеп сағынған
болады бәрі ерте кеш мейлі маңдайға солай жазылған
ұйқымды бөліп сағына алмаймын лаулаған арман отым ау
жалынып сөніп жалына алмаймын жалғанда бес күн осынау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотым ау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем
ұйқымды бөліп сағына алмаймын лаулаған арман отым ау
жалынып сөніп жалына алмаймын жалғанда бес күн осынау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотым ау
қоштасар сәттің әніне арнаймын торғындай әсем тотым ау
эфирде таңғы шоу
жарайсыздар жәке қажеке рахмет керемет эфир айттан айтқа аман есен жете беріңіздер дейді керемет ән екен дейді
тұсау кесер құтты болсын жаңа ғана қажымұрат шешенқұл бауырымыздың мен енді саған деген әнінің тұсауын кестік
енді і бағдарлама басталғалы тыңдармандырдың өтініші қажымұратқа айтып едім сол кісілердің арқасында өйстіп жүрміз ғой біз
тыңдармандардың көрермендердің құрметіне жанды дауыста сені ғана
ал кеттік орындаймыз ғой ал кеттік үлгіреміз
соңғы әнге үлгіреміз бе әрине соңғы ән болады қазір тұсаукесер ыыы мүлдем сен деген мүлде сен мүлде сен
мүлдем деп күшті қойдың атын негізі солай қою керек еді сені ғана сосын тағы да әрі қарай жалғастырып жылама жаным
бұл өмірде сеннен артық сеннен артық жан бар ма
жетеледің армандардан армандардан арманға
ұя салған от кеудеме от кеудеме дидарың
ұялаған барлық үнің барлық үнің таңдан ба
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған жолыңда жаным құрбан
жылама жаным сезімге налып жыламағын
сыр бүгіп сырт қарамай сынап бәрін
жылама жаным сезгір сезімің мүлде мойымасын
жылама түсін жолдың бұралаңын
жылама жаным жылама жаным
ұмытшы бәрін жылама жаным
өмірің соншалықты бір қалыпта тұрар ма жаным
жылама жаным жылама жаным
ту қандай күшті даусыңыз қандай жақсы дейді о аман бол қажымұрат дейді
о еркек молодец нағыз хит болатын ән дейді рахмет
ііі жәке осы тауға шақырғым келіп тұр қымыз ішіп каскелен тауына нөмір бересіз бе дейді
бес жүз теңге досым жазып жіберіпті мәдина досымова сәлем деп
соңғы кездері кішкене көңілі бар сияқты сол
иә маған соға келіңізші қажымұрат дейді
бүгін керемет эфир болды шыныменде әдемі әндерді әдемі дауыс иесімен тыңдап демалып қалдық жәке
сіздерге рахмет жұмыстарыңызға табыс өздеріңізге тек қана бақыт денсаулық тілеймін дейді сіздер күштісіздер дейді браво тамаша дейді гүлшат сізге де рахмет
сонымен енді қоштасатын уақыт келген сияқты
қажымұрат уақытыңды бөліп келгеніңе көп рахмет дейміз енді ыыы бүгін бейнебаяндарын да тастап кетеді ств арнасынан бейнебаянды көретін боласыздар алдағы уақытта
ыыы наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали айттан айтқа аман есен жете берейік ыыы ниет қабыл болсын дейміз
қажымұрат шешенқұл бүгін бізде қонақта болды сау болыңыздар қазір қажымұраттың мүлде сен деген әнінің тұсауы кесіледі аман болайық
таңғы шоу
дидарың маған арайлы жанарың тілсіз қарайды
айта алмай іштің сырларын өткізді күнсіз сан айды ай
өткізді қыс көктемді қалдырып артқа көп белгі
кешегі жасыл желікті қар басты